شناهي الحاله اللي فيك لتوا راقده إنتي، فيقي يا بنتي راهو ما يجيش هاكا راهو، شناهي نص النهار ونتي مازلتي راقده، يا بنتي ف- قوم واشرب قهوتك وشوف أمورك وشوف شنوا ناقصك وشنوا زايدك، شوف حياتك الناس الكل فاقت ون- نتي مزلت راقده، فهمتي توا في العمر هذا ومازلت تعمل هكا، لا ما تقوليش ما نجمش نقوم، قوم اشرب قهوة توا نهارين تلاثه وتتعود تعود تفيق بكري، ما عادش تبقى هاكا.